Domofeŋ kendoo, niŋ i ye a domo. a ka moo jaatoo kendeyaa le. Parisiko witaminoo be a la le. Wo lemu a nafaa ti moolu baloolu bala.